Ngjyra e vjollce m’kujton për nibrirshat, filmat e fmive që kanë t’bojnë me nibrirsha edhe shnollat e flokve. çantat e shpinës ose fotrollat. Ngjyra e vjollce osht ngjyrë shumë e qikave edhe mi kujton krejt senet fminore t’lezetshme që i kom pas si qikë e vogël.